أفضل التحدث بكل اللغات الأجنبية، عشان أقدر أفهم واتواصل مع عدد أكبر من الناس في العالم. لكن الحيوانات بعد شي مميز وذي وذي أتواصل معاها، ونحكي، ونسولف، واعرف أفكارها، وكيف تتصرف، وشلون تعرف نمط الحياة، وكيف تصحى وتنام. يجذبني إني أعرف أفكار هاي الحيوانات.